نفضل أكل الفواكه الجافة نتمنى لو كان الفواكه الجافة ومعها الفواكه الطازجة أحسن حاجة في الهكة ما دبيا هكا ما هو إنسان ما ينجمش أنا هذا مش نفضل نحب ما دبيا فواكه جافة وفواكه طازجة.